Mbaaŋa ta ma gína a fnjiŋne gñóbi ndaani, bdúji gaaj, beriberi gaaj, túlugtulug gaaj, mbúw fana gaaj, bŧabñi gaaj, bsaa gaaj, bjafí gaaj. We dúbatus we gí ta ma húrin yaa wi ga a fnjiŋne. A ɓaalu wo bmaangu gaaji ma, bmaangu gaaj, bgaju gaaj, bjafí baají be fana ga a ɓaale be, be ga a ɓaale. Bjafí fana gaaji ma, we ga handomu mbúŋ, bweerwer bga handomu a ngodin ɓaale, mbúŋ.